عيش حياة چيدة هي إنك تكون عأيش حياة متوازنة ، تكون إنسأن هادي مبسوط في حياتك مرتاح وسعيد عندك علاقات اچتماعية منيحة علاقاتك مع الناس مع الاهل ، ما عندك هموم ما عندك شي يضأيقك، امورك ماشية بالعمل امورك ماشية مع الاهل مع الاسرة ف بتكون كل الامور منيحة معك.